Nlirzina azeit nakon tee', polaza' ze bixna'ze antha tee' ndaxaa ndoxkuaxa' komid, per nawe ndiey per naya' ngoche azeit neze ntabmen, zee mbyenmen xomod ndye azeit naya' na par jwa'men tee', nakinaa' kuanmen mod tyoxkuay, per ropa' nlirzyna'.